Saat ho aku kulia ce jogja emi one kesehatan jadi perawat. Penting one mai aku kudut nganceng campe ata beti, kut nganceng molor mose ngger olo'n kut teing koe kesehatan ata di'an one ata tu'a one beo ata kurang paham tentang one mai pola hidup. Sehingga mai ne mai itu ise nganceng cegah lise beti one beo. Sehingga ise nganceng kurang hang ci'e do, kurang koe inung moke kudu rantang beti liver dise, kudu kurang koe rongko kudu kurang koe hang ata mas mas, sehingga ise toe ma beti ata pande gelang ise mata. Jadi'n hitu taung's bo ga penting one mai aku'n kulia s- sangat penting one mai aku'n. Kudu hitu sanggen ata jelas daku itu bo kut ba one mai ca desa kut jadi lebi di'ad kut lebi sehat, one mai ata tu'an wan koe, ende ende tu'a ema ema sot te tu'an.